संसारमे मनैके ताहिं तमान किसिमके खानु होत हयं । बे तमान खानुके शरीरमे दिखान बारो फरक पनके अवस्थाके अनुसार शरीर के बढान बारो खाना बचान बारो खाना और शक्ति देनिया खानु । शक्ति देनिया खानुमे कार्बोहाड्रेट भव खानिया चिजके रहत है । जैसे कि धान, गेहुं, जौ, उँख, मणुवा हानी औ अन्न शरीरके शक्ति देत हयं ।